<hesitation> Shiɓwaa <hesitation> shiɓwaa nə’ə pətin huɗkɨn, irin hɨnggi hɨnggi nggaru hɨnggin, adihii ka nggosə hɨggin, ngga ka shigu ngga ka shigɨ mɨndən mannə achi hɨn mɨ nggosə hɨnggə hɨnggin hɨch nggajh ka shigi ko hɨnggəko hɨnggin kawai mannə achi hɨntin nggosə ko hinggə allayyaho ngga njichi nggam hɨchi ka tsakə’ə shi <hesitation> bɨzən hɨchi ka kɨtrya ɓɨnadaran ngɨ tsapən ashigɨ mɨndən mannə tsu hɨchi ni ngga ka shigɨ nɨndən achi hi mɨ gə hɨnggi hi ka nggo sə hɨnggin kullum sai dɨn ndzaa shigu maa ferə hɨdadin gachi shigu ferə maa fagaa <hesitation> ngga a shigu nggau achi hi ka nggoso <hesitation> nə’ə tada hɨnggi – taɗa hɨnggi kullum tɨchi lənə susai ashigu amma achi hi ka nggosə hɨnggi nə’ə hiya ngosə nə’ə hɨnggə hɨnggi – hinggi, hiya nggosə nə’ə diɓargi hiya nggosə nə’ə tifi mbi ɗə hika zuzəudɨnkɨn. Taɗa wai hɨnggi hiɗə nggwasa hɨnggi hiɗə nggwasaa ka fəfən – ka-dzakɨnɨ, hiya zəudɨ nə’ə-hiya zəudɨ nə’ə ferə nza shigu ngga ferə ma hɨdadɨng achi shigu, kuma ahika nggosə higgə hɨnggin ma ferə maa fegaa shigu ka ndzakin ndagən hɨchi nii pɨtin hudkɨn hɨnggə hɨnggi taɗa wai sai hɨnggəə <hesitation> yau ki yauki – yauki ko hanayami amma hɨnggə hɨnggin nə’ə achi. Hi ka nggoskɨn ngga njichi ka shigi mɨnd ka shigɨ mɨndən hiya ndɨda fətə hiya lɨɓan nda ko marore ndiɗa fətə hiya leɓan ko da machi kɨtrə nggi nggy la chi nggi kwama ko nggɨ mapɨ na’a ngga ndzagɨchi ka ngga ka shigɨ mɨndən ndɨda maa hii ndaa hiya usə hɨnggə nggyachi kudakon nggam hɨmɨn ka – hɨmɨn ka hidz ga im boshi kudakon nggi nə’əgən mbangɨ mɨndənna usə hɨchi maa hɨcha lɨɓan nda hɨngyə hɨngyin ngga ka shɨgɨ mɨndən.